<hesitation> ekyo nanganakiretha omwa ngeri eyerikolhamu obunywani, omundu magha iniakakolha obunywani na baghenzi biwe eyo ye mbera kutse womusingi owa mani owungalhangira kandi owa ngasima omwa bandu abangasangana kutse abandu abangikalha nabu, omundu erilhan erikangania erifayo okwa mughenzi wiwe lhyerikalha eriwine kegeh ryerikalha eryanamabirilhangira omubandu abanene abangasanga.